Tsy marigny zany hoe magnano raha tsisy tombony fa ny tombon- fa raha ambadiky ny raha angatahigny fao tsy mitovy, misy zany hoe tegna mila vôla tegna vôla mihitsiny fa misy raha za raha tany mety ho relation, mety ho <hesitation> fiarahagna, de zay zany no izy hoe tsisy tombo- misy tombontsoa aby ny an'ny raha io tsisy hoe za io te hagnanognano fao fô misy raha ilainy, mety to tsara izy de mety ho ratsy.